أفضل الجلوس على الأرائك لأنها مريحة وتسمح لي بالاسترخاء. الكراسي تكون مناسبة لما أحتاج أشتغل أو أكون مركز، أما الجلوس على الأرض يكون ممتع في الجلسات العائلية أو لما نكون قاعدين نسولف. كل مكان له وقته وظروفه.